Ore puntinggi kite saru no hio rakel su tinggi toratan one hio ne to mawuro one to mamu one to mariri one to mawung one tomalonglong one to maito orakel lem to hio to one su tinggi toratan